गिलहरियाँ जो ची वे वो न पैडा भीतर जो जो खोकला पेड़ होना वे के भीतर मतबल अफु ते सर्दियो ते रोड ते और जो अनाज ची वे ते उठे उटे वखि देर लगे देंदी और फिर सर्दियो भर वो क्या केन्डी की वे का भीतर रे की खेड़ी